woo amtan won lamma dhurah fudhed siyedh yaani dhekhii berre(. ) woo won dhurani irithi dhawothenuf hiyoo berree thakhaa dhurani hii ijemin dhek Annan yedhe silah anin berre dhekhe woo iradhawodh suun fedha won dhurani thaanin thakha hindhakhabin ghuruman dheg sunn dhekhe iradhawonow ijemaaa gardhib dhedhe hiijemmu won akassunth Anna cholea berre akasisun dhekha gar dhibb dhandhe hiijemmu Anin ach dhekhaa